والله أنا أفضل قضاء الليلة في قلعه عتيقه فيه جو تاريخي وحكايات ممتعة وكمان تحس أنك عايش في زمن ثاني في مناظر تكون رائعة وتقدر تستمتع بجو الغموض أما الخيمة على قمة جبل رغم جمال الطبيعة بس فيها تعب ومخاطر وأحب أشوف التاريخ أكثر